Fomba fiasan'ny trombone anh rehefa mitazona taratasy anh, <hesitation> trombone izany anh <hesitation> raha karaha somary grigribouillage bitika zaigny, de ampovoaniny akeo anh misy malaladalaka, de amin'igny zany anasofohanao an'ny taratasy zainy tianao ampiraisina, de zany no fahafantarako hoe asanà trombone.